Alura dizuma che cuandi a ie cheicoza d'impurtant le nutisie a van scutà përché parei a s'capis co ün a pöl fe, co ün a pöl pa fe, ma da se no se ün a völ scuteie a va bin, ma se no a pöl fene anche a menu